So ni un inni ordo feewinugo, e mi siftoroya ordo feewinugo ngo mi soodo ni Goggo am yanndegoo e Kano.